Kutu ñandujan ñu'u, ñuu endun nika kachera ndó, nayee ndukuá hó ndujan andion inka ni tukuu ño'o neka ka'a yukuu, kuvera unké koo nduñue he noyuan chí ajiña kutu'a koo ndanani na ihá ihá.